قصتنا اليوم عن <hesitation> لحن الموسيقار في قرية صغيرة كان هناك موسيقار يدعى يوسف. كان يوسف معروفا بشغفه بالموسيقى ويقضي ساعات طويلة في عزف الحانه على فيسار- على فيسارته. كان يعيش في منزل متواضع، وفي احد الايام بينما كان يوسف يجلس تحت الشجرة، سمع لحنا غريبا يأتي من بعيد. وصل يوسف الى بركة صغيرة حيس وجد فتاة صغيرة تجلس على حافة الماء وتعزف على الة موسيقية غريبة.